Ambe ambe wo iyeayen aykpla mu kpo aku oreri amba ma sa yi engle mila bmi zo engla mi engla mi kul mi degin mi kyen ren ozge hire oszgi mi kyen amba mo san shgi engla ga mi son ga mu ba akpla be mi la kpo mi gre mi zo a sh fyen gi la zo onku a ki zo ki mi la ge mo yen gi ta engla above gi kpo anti fyen ba yi anyen amba ammi helo gi ga be gi bi zoma gi zo ashyi fyen gishi ga ren yi gi a sko gi a gre ako hwo babago ban kule ggi yi ako hwo ge amba wudawye lo gakpla mi la kpo mi bime areo kye ga onde bme ba yek owori ma bmo a ba sho awori ini kuk mo gre. mela mua skwalo.

Moare vge a yen mi alo gi bmo mi si kule elma nasala mo ta mo yen ave si mi ta mi lo ge mi yi elma gi ya si mi lata mi lo ge ari yi ema gi ya si mi la ta kpo lo a kpo hko gi shi ambo yen gi aengla mi kpwo onden ga mi kka akpa dama gi mi sko lo ga mu ka mo sha ama he aengla mo ye ga alo engla yen ada kpo key ahagbre a asko essonba a zshgi mi mo ye gi alo engla mi lo mi a ma mo ten gi engla bmo ami yi ma he lo ma yen gi englaaka yang elma lo mo yen gu engla bmo ami yi ma he lo ma ala ka he mo yen gi alo ga dami si fye da nwo ghon si ga ang ghon angh vye gishi mo yen gi elme engla ama iyi mma he mo yen a bla si so lo mi ble aku bla so as ga a whi easi lo mu bla ku si an anui si ba mu si abo mu yin gi alo gi bno mi si kuk ayi ma yi mi ka iya ma he ya <hesitation> me lu loma mi lu lo ma la yeu yen ga mi ji si mi yisi vitsiŋa same game <hesitation> yeko. Meko mi kpo glo mi si lo nan kpo gbo mi si la ka he ga a mu are mi hwo ave yen mi a ga sin hiw mo bmo ma kpohw mi shi vu ve a kami mi vye mo mi hogbren kpo kho mo hongbre si ula a tamo hogbre si pya pya da mo a sa <hesitation> zu hulau di mo samo abi ba mo mo ut ma hogbren shi zga abogo oven bang hongbre omba ba ya bze bno da giga lamo ga kpo ovye lamo sose mi hohe ani anana da gi epo ozu zeze <hesitation> la kpo kho embe wo zi a lo akpla mo kpo a gishi abze mi taaga abzze mu tan aga bmo omba lo a mu anan mu kpo zeze fye balo kho bla kpo khk zeze mu akpo bla kpo who ove ove uzuzu mi akpla abze mi zu mu kpo a bogo agulo.

abze bmo gi bza ama la shi aalula shi be abzi bmo gi bzi a gbo kiki hoko awi ami shi ayi iyi shi akho ma gi ta lo ta ge gi la ta bye bpye bmo akala la lo ga gi kpa aykpla zeze le ran gre gi ka yi bi be zazu bmi ga gi kpo yakpla zeazen azshgi he lo akpla la mo ozhri he ga la kpo gi abze ola wugen abze gi zi akpa gi kpo bizo gi kpo gi ga si yi la lo ki ka zo g kpo a ka he gabo a kpo zanzen gi la kpo ambe lawgen ga hwo ga gi tange ho bo mu ba lu lo amiyi mila la ami amo mi tanaga do hwo able oku zshi mi mi lu lo mi tanaga mi luto bmo ombgbi ye tanaga ngimi. Bzuwu luda mi age kifa da mo oni ozshi he lomi be la lu akpla la ran gre be lu abze mi tanga abze la ran gre mi bi lulo ozu ozu be kpo alawgen iya yamyen he ho gi kpo le plo ama kuk gi la kpa aple gi ta aka mo nwgen gi la ta gya zenzen gi kpo a gya agya nwo gkw hur ga mo la klo hon mo ka hon mo vu nwo hon zo shi mo bmo su gre so wo ma luwo hire sa klo mo zsu lo a eshi a gah ga mo har kpoawea mo humo ko gi hw lo ran gre kuk ba dze bmo mo dakpo nigi kpo api a kpa sisi si a kpa ga su a tonomo shi mo azsgi gi toma akpo he lo kpo yakplo zenzen gi la kpo lo ri a re re ga shi alulu ma shi di nmo tama ga awyen a kpo kpo in. Ga shi wla me shi diyan abze shi atoma atoma bmo awo zeze ga ma shi pencil kpa akpa mo ta engla mo shi di mo kuk da wo kpo zeze tama agree bo kpo aya gi abze gi kpo bmi gi gbokppo gya a gi mo zga gre ando huwo ge da gi ahumi awla ma mo shi mi lo g gi mo rehmi la ye kpo on akpla mi lo ado akpla laa shi avoa a ba suko gi kpo irin ma lo le shi ove be ge gi bmo lefa la so gi so gi bmi zga irini and za ado gi la kpo da monigi la wai da monegi bmo a kpa a vai tama ghaiy.